أقدر أتكلم عربي طبعا إنچليزي بعد أحب أتكلم إنچليزي لإنه يفتحلي أبواب كثير أتواصل مع الناس وثقافت المختلفه و لأنها أصبحت الحين ظروريه العربيه أحس فيها عمق تاريخ و طبعا كل لغه و لها چمالها.